فما نهار فما مرا صيادة هي هكاكا تصطاد وكل شي مرا كبيرة في العمر ، هي تصطاد والكل جات قدامها دبوزة الدبوزة ذيكا فيها جواب ، حلت هكا الدبوزة هذيكا لقات جواب، الجواب هذاكا ظهر خريطة نتاع كنز ،بدات تلوج شنيا تخمم شنيا تعمل وتفكر شنيا تعمل وكل شي ، وبعد قالت توا نمشي نهزها أنا للوالي وهو خليه يتصرف يعطيني فلوس وياخذ هو الرسالة.